Ndakan kit kuu choko kao ninguu choko kua choko ne'e choko ndaka choko kaon kuu choko arriero yikuan kuan chí, njika kuan ken njaken kananga iin ta'a nda'a yuku iin ta'a viyuu iin tanduchi iin, ndate enna iin ayuni njika kuan kende kua'a akonde tandada na'a xavite ajan yuukan ka'a ka njakue te'e nonen tii ndii onka ndichi yuate kande kadatava yutu noño yoyohua onoku nana ndaviyote ka'a lulu kanda chiuu ñote xuana tenja'a, andongaka kanja te kanda tava'a kanda chiuu uyuka ogua ndakiti chio kitinjan xhika ako kanjonene chio ho nino nguan chí ikaka nguan ken te'e ajan nuu kuu nionte te ka'a nja akue.